Inje nginje ngomwana owobulhume, eyasi ekyihugho kukyikaghenda kandi nesyasente kubakasikolha, nganza namakolha kwihi ngibya ingakolha obugheni bukuwayi, nganza obugheni ibwaghana eribya bunene ndeke, aliwe kandi ingabya inganinathoka eribana esyasente esikindikolha obugheni obo kandi nabandu ababiribwasamu ingaghana eribabuna indi bakibanaa, kwihi ebirengekanio byosi bikindibugha indi nibo batholere erimba esyasente. Nganza ingakolha obugheni inganayithekathekire, obugheni inje ngomundu ingahiramu esyasente syayi. Neryo ingabirikira abataka ibasa, ibalya haghuma nayi obugheni obu. Abewabumukali wayi, banyoni bayi nabeka ingababirikira Kandi obugheni obu, nganza ingabukolera eka eyangabuthwire. Abataka bayi ibatsema haghuma nayi, ebyerikolera amagheni womwa town inje ekyu sinangakyikolha. Obugheni bwayi nganza ingasahiramu ekera. Neryo ibwabya eka abataka abosi ibabulyaku. Kabutsira erisabya bakowa ambu obugheni, Kibaba mughalha wananga, mwabuklolera eyu yomwamahanga. Nganza obughnei ingasabukolera eka kandi nobulimundu wosi inaminya athi omwana wethu eyathwakulhaya, amathukolera obugheni kandi namukali wiwe yoyu, kabutsira erisabya bakowa ambu mukanani nimulebe. So obugheni bwayi kunganza kwihi obugheni kunganza busabya buthya omwamibere eyakera.